Ñjaaⁿñe naquiiꞌ tsjoomyâ ñjaaⁿñe jndye joo na quiwilꞌue ta̱nda̱ꞌ ñꞌeeⁿꞌ nnꞌaⁿ quicwaꞌnaꞌ ndaatsꞌa ta̱nda̱ꞌ na nntyꞌueenaꞌ tsꞌom xiocata̱a̱, ñꞌeeⁿꞌ nnꞌaⁿ cwitquiina ta̱nda̱ꞌ na cweꞌ nno̱ⁿnaꞌ ñequio chquiaa oo ñequio nanquie na joona nlcwaꞌna, ñꞌeeⁿ nnꞌaⁿ quilꞌana ndaatsꞌa wii quitueeꞌna ta̱nda̱ꞌ na nntuanaꞌ naquiiꞌ tsꞌom xjotsꞌa oo ñꞌeeⁿꞌ ndaatsꞌa wii na quiluiinaꞌ na cweꞌ nno̱ⁿ ta̱nda̱ꞌ na nncwo̱naꞌ naquiiꞌ ndaatsꞌaꞌñeeⁿ ndoꞌ nnꞌaⁿ quiendye joona quiquiina ta̱nda̱ꞌ quia na quiajmeiⁿꞌ ñequio nachi quiwilꞌueeꞌndyena joonaꞌ chaꞌxjeⁿ na cwii tiempo na nnteiꞌjndyeena na nquiina ta̱nda̱ꞌ chaꞌ na nquiaanaꞌ na nco nꞌomna na nlꞌana tsꞌiaaⁿ.